الشهورا لي كيكون فيهم الحرارة شهر سبعة وتمانية والشهور لي كيكون فيهم البرودة كاين طناش وواحد والشهور لي كيكون فيهم الرطوبة في الغالب كيكونو ديك الشهور تسعود وعشرة والشهور لي كاين فيها الجفاف غالبا الشهور د الصيف كتكون من ستة إلى تسعود.